أعتقد إن السؤال صعب، لأن سعادة الأطفال تتأثر بعدة عوامل، منها البيئة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، يمكن يكون عند الأطفال العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا وهذه كلها من فرص المرح والتعلم، لكن بنفس الوقت يمكن يواجهون ضغوطات جديدة مثل الضغط الدراسي أو التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الإجتماعي، في النهاية كل عصر له تحدياته ومميزاته.